Aro kosonen kosoni azek gal ila zan tanana koso ne ya zabto. Kosen te sese te tare ḭ ɓe, ha̰ te tare ḭ ɓe ŋgeten tɔsḛɲ ŋgal kalaŋ tit, oku de ŋgal kalan tenen, elle koti ye ɔŋ del gada. Yani ŋgal kɔsen, ɗi linde maruf zaata ke, de mudun gen tɔsen. Mboru noten foturu oseŋ ɓe. <hesitation> Haden de duburu del, ɔsiŋ kala, osiŋ kala, awsiŋ kala nen toso ŋgal. Ɔ tel ti, lakin, aʃan to ros ha hambe. Aʃan to aʃan ɓe, Ɔŋ kɔs kul le tɔsɔyo̰ be. O nig kɔsen zaata ke ni jinen, ɗe ki zoran ne zaata ke ɗe udene nane awde. Tat naŋ azini zondi Tchad tenen. Ʃik minde hile kuyt. De tʃake nanen, ziŋ ŋgariye ɗɔg kenen Ɗo ketiŋ bar ŋga batiŋ barunen, ɔd guru ʃinta ta ndɔ kut ɓa ɔrɔ. Kɔlɔ fature, tar saŋa. Kalas in fatar hata aftɔk ʃɔk ɓina. Na bine kete keta jiri ke nap i ko in ɔliŋga te kɔsku yed. Ɗow ken me ɗar tarta oro neneg garaŋ kos are, aʃen ndala in ya te tar ya̰ seg dɔ ɔ ɔr seke. Lakin dee daraŋ ŋgenen, ɗe daraŋ de lareŋ nen. Ko el mba lakin de mudun ŋgu-ŋgu ndignen, ŋgab. Naŋ ŋgare kefene a te tarek ŋgaryo eden tab tog tage. El o ŋgaw ege oo ɗog tʃibo sewan, tawali. Ya ho tar, naŋ ʃayge ne ya te tar gariŋ wa. Ʃaye bineyti ta, lakin, nde kay gud tu utu ten kalas te ɓa ɓa wayɲ, ɓa wayɲ ndo kete ɓa. Te ɓa ŋgar dere te ɓa tar In oo tele, ne butʃi buk tʃu ŋgɔ se de, lakin mbi kɔri in mbo ɓe tar kɔsen ke keli ɓahanen ŋgos nanen. Ɗob kobo te tar ba, dab ɓe ya ɓa le ŋgalit. Lakin koso azen te tar yin dela kos de tar ḭ ɓe ne er zemi kos de kalane. Lana kos de ɓenen, ʃek kosdana, kosorum te tara rum men. Rumu nen dee- dee- dee, tara ru ŋget rum nde ya nde teti si ŋgal, Ɗe so, ɗe soo teg ŋgaline nen te o tar ŋgetɔŋ tara ɲit. Reg ɗarɔ ro, naŋ kɔsɔ ara ndi kef- kef, kef zig de dara neya ze gwalaf kenen ile kosorum dan tak ke rum yɔy dak gɛriŋ ru bo lakin. Yene to ɓi o terenen ɔn naŋ koso ɗe ma pege ne tɔm ta garis. Ɔsma peso muyig tɔŋ ɗe siŋga ili tan, de geya kos azen kɛlɛŋ kos de danan. Ille to se siŋgal ɓe, kɔs de tara ɲe ɓe. Kerew mo, keri si, ke bari ya ko dete tari ye ɓenen. Dan tag ef e an otel, de otel ge ndenen. De kay kɛfɛ oo ŋguma si zaat ndigi ndigi ne ŋguma zine zaata keleŋ ɲit, tɔlɔ gəra zene te zerek tɔŋga se ŋgid. A walaf ŋgali yane neg alaf ged ŋgereŋ koso nde koso yan. Ɗew pase tar ye ɓe dan tag, kos de tar ɲi de rokub tar ɲi ɓe ɗanan. Ɓa gɔs tit na aw balaw kan mon be ʃal te wuy gere po, kos te ʃey nder yina nana ef. Tos kali, na ɓa forme mi ŋgel, daa re da froro mun tenan ɔriyo kele re dala o ndig nen ndigi tene id ŋgara ba ha na ŋgabet ile digi dala təɓa ɔseŋ ka enan aʃan ŋgera ye o̰ i dat yen ɔs bini fu toŋ ŋgali yed. Gɔs de detek ngali ya̰ ne tɔm aŋ hit Yani os o in ʃala kɔs naŋ kan ko, kurun moyge to̰gne fate a awad Be nana geriŋ kuru ryo, kuru tog taniba. Lakin ɗe aŋgal kala nde kuru muy kuru ma ʃa ko, tɔŋ te ŋgali. Lana ḭ kɔsi ɗew ŋguwa ken na kos. Kul dan tag kos tɔ bow ru undan tag bin. Law u risko ristesi inda tag lakin ndes. Ɗe o tar kine ŋgaren kef keb ge mba ɓoko sara nde targin zaata ke, tu wat zeked. A ta niaya koso ne koso ɓinen ef, koso ŋgal ɔtal ti. Lana kos ɓeɲan kisi nipo dis dan tag. Pale yeyib jɔnko mbeɲ dana ra. Ra ḛgo terge ra dan tag ŋgeten, naŋ ra tar tʃar ŋgaŋged. A̰ yub jub yub dan tag kari u dan tag kɔli yine ma takturi dan dara. Lakin kus aŋgal kalaŋ ɗe ne wa tar ge nde ne tar ge danit. Mudig ɗar far te rogi dana kɔr rɔŋ to. Togo yḭ dani danen, ana fa ted.